Loi náh íh óho, óho naum ih lau chái noh pues es lau ko don chá ih no gáh nih gá cuo dios gá de ga muo lah bai kie noh ain tsáh noh uh oig noh fái oh esa inteligencia oh cuo ain ba ain-ain taig tsá taih joh cuih faíh joh cuoí joh noh nih chá gáh, gáh muo noh ni gá la roh fu cuaíh ga-ga cuo dios aig joh la jo lá laig oh oh bá ain-ain meig aih joh oh cuoig yaíh báh ain-ain meig aíh joh cuoih yaíh báh ain bah-báh noh éh-éh tsá ngui noh tsá fu cuáin oh jo aig muoh jóh léh gi ain-ain meig aíh la joh la jho ñi chá chái noh. Joh báh cha úh sain noh jo-jo, joh gi la oh íh óho naum aí góh gi naum tambien uh éh muoh, uh éh muo fáí uh éh muoh noh taíh ñiu jóh cuo já lain já leih müh ja leíh ain-ain joh joh caum muoh nga muo joh, jo la oh ji oh cuo báh ain laig mei aíh jéh báh ain éh tsaí cha tsá fu zóh yiúh muo zóh fu yíu ñiu zóh, jo-jo noh yoi laih pe ain joh na-na áh no nai cháh ká nguin naih cuo dios áh lai-lai uh oih yaih laih noh uh oih gi fái laig úh oih lah bá já leih ain cuá éh lau cuá. Pues íh jóh naum aí ji tsé noh pues laig óh uh oig lau fái aih en vez de kó fái yaih já lah láh, já lah jh-joh aig oh noh jain oh aim muo la báh ni gá máh dios aíh la joh. Joh laih coi tsá aí pero aí muoh tó shía ja noh, áh noh chá láh joh <hesitation> ko jáh láh có li nein tsáh có-có fuh jo lai tsá co fu shía joh aú chía ngi le-le ah fu joh, joh laig fu laih lóh jho noh áh jo tó aíh jho naum láh jain lá ká aí óho naum <hesitation> laum muo éh tó aih cá aig óho naum laih muoh éh tó main dios naíh ñi oh shía lah, shia la aum gié lau cuá lau noh áh bue claro que si náh uh gaí faí aíh náh tóh fái naum nah pe ba óh laig fai bá éh cuo joh yah muo noh éh gié, muo buo muo mgu, jo la oh gi já leih chái oh jó laig fái éih aí yá muo noh éh-éh-éh shía tsá ain müh lá jo uh sain ya muoh nóh ain nain ain óho já lei ain ki ain noh ain pero joh áh nai cháh jáh-jáh lau muo róh fu cuaí jho áh jho ngo ká la noh.